Ɓi adama jati wawa hedde ko yiɗi fu aduna o. Nde ɗun timi fu tawa wonko kasam jiɗa. Ka jonnon so tawi a heɓi ko koyɗatakofu; ana waɗa sabaabu weltare wona e ɓernde ma. Ka- hannde ka mbiya, njooɗoɗa mi heɓii huunde fuu, mi hajaaka fay huunde, ah ana tiiɗi e ɓi Aadama de, aduna ɗo ka.